Nini nina marafiki vamema sana, natite marafiki ishirini aho ishirini ni marafiki ambavo na koo unashidano kisaidira kujiliana hali, natite marafiki vamema vantu valume, vantu vaki vantu vazima vingi vana miakaikimi ba fisinga vii fina miaka isano no marafiki jaane. Viingi vaantu vazima vaosi, vinjenda kwasababu ya uchangamfu, vanokunkemera na ko ve notija yani pikipiki vamanyire sana ukatera jolee. Vakemera jio nokiteta raha. Alafu marafiki kii viingi vasina tabia yaboha ni vasavi vasina mpesa, ko kusina ohee, masinichi. vii vasina kaziyakeleweka tuuku, vokuhusa no mana ni nsaula marafiki wooyenda navo.